أنا بتفقد هاتفي بإستمرار! ما اقدر اقولك كم عدد المرات بالظبط لإني ‹hesitate › عدد المرات ‹hesitate › كثيرة بتفقد-بتفقد هاتفي بإستمرار، كل شوي بمسك الهاتف بطالع في وسائل التواصل الاجتماعي، بطالع في البرامچ الواتساب إذا حدا كلمني إذا حدا بعتلي رسالة بطالع بشوف الاخبار اليوتيوب والبرامچ والفيديوهات.